ཁལ་སེ་ནག་ལོ་འོ་དམ་ཏམ་མེ་ཀེ་སྐོར་ལེ་ལབ་ཤ་ཧེ་ན་དེ་ནག་ཀེ་ཏམ་འོ་དེ་ལོ་བསམ་ནང་ལོ་ཇགོ་ཤ་ཨིན། མེ་འོ་དེ་ཀེ་དིན་ལོ་ཡང་ཁན་དེ་ལབ་ཤ་མ་པོ་དམ་ཕ་གོ་ཤ་ཨིན། ཁན་ཕ་སེ་ན་དེ་ཁལ་སེ་ན་ཀེ་ཏམ་འོ་དེ་མེ་ཇན་ཀེ་ཡང་ན་མེ་ཇན་ལོ་ལབ་ན་ཏམ་འོ་དེ་འོ་དེ་རང་ཕེ་ཟིང་ཕལ་ཟོང་གོ་ཤ་ཨིན། དེ་ལེ་འོ་དེ་ཀེ་ད་བུ་དེ་ཁན་ཐན་ཤཨིན་སེ་ན་དེ་ཧོང་ཁན་ནིམ་ནང་ལོ་མེ་འོ་དེ་མེ་ཇན་ལོ་ཁ་དོ་ཐེན་མ་སུ་པོ་ཕིཀ་ཐེན་དེ་དགུ་ཤ་ཨིན། འོ་དེ་ཀེ་ཕཏེ་ཏམ་འོ་དམ་ཆུ་ནག་ཆ་ལོ་ལབ་ཤེ་ཧེ་ན་དེ་ནམ་ལོ་ལབ་མེ་ལེ།